Loo xam ne dama koy use comme ci togga time bu nekka, benna <noise> la su nekkee matta laay use every time su may togga naa use matta, mu nekk cin bi every time nu mu mun ti nekk furnó walla furnó walla matta bi naa use cin, ndox naa use ndox, xorom naa use xorom, loolu laa loolu laa xam ne comme su nekkee maalo su nekkee maalo naa use maalo loolu laa xam ne dama ko dee use comme su may togga every time.